oyi so ostrali tun ostrali a <hesitation> peyi nɛ wusu mimi ma tete wusu mibin don a wusu yi mi yoro nɛ oyi casi bianɛ mi o dimiyan a mi he wusu toba toba hi fua toba ma hi fua bie mɛ famua ma ba ba ziabe han zianɛ mi kanguru na han a zianɛ han hiase a wa'a ma tete mu a benɛ miba zia na yirawe a ba we hera wusu biɛ ni tun ma we subara mu a benɛ ba zia a ma he ma tete a buna ba'a bianɛ ba bawe bu'u ho yoroso don toba zia wa'aro benɛ a ba zia fɛ'ona ba we mɛ ho horaso